Ën tapis macià mi lu puliderìu prima prövu a fertulu cun 'na spugna vei s'a ven vìa, se no prövu a büteie ën po dë bicarbonato ën sima e prövu a laselu agì ën poch e vëddi së a porta vìa e se no lu portu a lavé e cuindi pöi li a s'arangiu lur